نعم يعني في بعض الحالات يجم يكون الفن عنده تأثير سلبي على المجتمع، مثلا <hesitation> وقتي بعض الأعمال الفنية يعني فيها رسائل تحرض على العنف والا على الجراية اتجاه مجموعة معينة والا كيما الفيها العنصرية ولا التمييز الجنسي والا معنتها يظر معنتها يظر بالصحة النفسية للأفراد يعني.